Raha resaka solosaina ndraiky dia ireto raha haiko: clavier, souris, écran, dia <hesitation> filtre écran. Zegny edy raha haiko aminanjy igny.